Bè bí muu bi kong kanki kensab. Nang nki kichǐ, nang nki ndam, nang nki geh reh, nang mbi ashang achad, nang mbi ashang anyi Biem ambi kankang gbaad mbi ba da kwam dishi, ba-chi dishi, ba sab dishi, ba a kong gan ki kensab Chiom kí tò kìfě nki ba da kong gan ki dizin andi, kitcibe ne kensab.